गिटार एक तार युक्त वाद्य यंत्र है, हताथों तारों के कंपन से वाजित ध्वनि उत्पन्न होती है। जब गिटार वादक अपनी उँगलियाँ तारों पर छेड़ते हैं और उन्हें तेजी से कंपाते हैं, तब यह वाजित ध्वनि उत्पन्न होती है। गिटार का पिच इस बात से निर्धारित होती है कि तारें गिटार के थोक के हिस्से से फिंगर बोर्ड तक कहाँ तक खींची जाती हैं और गिटार वादकों की उँगलियाँ उन्हें थामे रखती हैं। यह वाजित ध्वनि नियंत्रित होती है। यही तारों की मोटाई, पतलाई और उनकी ध्वनि प्रभावित करती हैं। मोटे तारों से भारी ध्वनि होती है, जबकि पतले तारों से ऊँची रंग तथा उच्च आवृत्ति या हल्की आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न होती है।